Mimi ka eyaku are a hankiya dar ngwa? Daji magnu eyakugan kwa, dayi gan salabar haug. Eyakura ngaye adi, eyekura imiye adi, dayi mci kamur njiɗe ta eyakura imi. Danci are, a hawya arem jargi jart yakura mimi ɗani. Dayi amltha are, gaudu are jargi jai ta eyakura nga. Dayi amma jan janu kana eyakugwame, jadu nu kana eyeku, eyekugawa. Dayi jakwa ja jakwa jada ja di jakwa jamlthang jadi jadi eyekwanka eyekwan hangade muranyewa. Ɗayi mci kamur kaidi a hawya, a hawyagan akwa eyeku ngaman, eyeku ajugdiki shawa gajan aduwa baji, a hawuan, tang kamagi ka taragamkwa jadara cakar aviyami zvira kaya cakargi, jam bala, jambala, jambala dainyi makana ja tara ka ara udi kara imi, ta kara imiyanma, amarfa, ammarfara na a ta tali takara imigani nara magci amda tansadi ku rocinnangankwa, eyeku kamanna ngama, a ui, a ui, a ui a ui jaiyata ka ga danwagi nagi a ahawya tara baraba. Dayi makana jara bara bagankwa dayi marghi are mukana ɗa jadi hadi mwalan. Ma hadi mwalang ankwa, dayi kasa caudakamwalanani, mwalanan ta wula avugan mwaya? A avugan mwa, avugan mwaya a gankwa dayi jada bara, jara njide bar samnya. Jara bara samnyagi. Dayi ja galthi hanuyagi, jagath hamnyagi, jagathi hamnyagi, ja gathi hamnyagi dayi gada han nyan ajumji, ajumji, ajumji, ajumji, ajumji, ajumji, ɗainya dayi jada mardi ambon taɗaka masara kavi ambon taɗaugan kwa jada, jada vi ivi, ivi vishi shin zvira makana vi shi shinga kwa amzarye ta sa lukwa kwa dayi gada wula jan kinyar mbonan ada, ada, ada jigwarwa. Dayi gada wula ja mardi nyarbon aitia. Nyarbon aitia mabadiganku dayi, masigankwa, dayi jar ɗajad labta ɗainya hurukwa dayi ɗajada labta ɗainya hurukwa dayi jada pi akwa, kini gab. Mag hauce kinama ga ui jugwar, gada ui ja jugwar amzananwa yo dayi jan avugan jan hamnya zalla kayamwa ampane. Hamnya dayi abiya biyan jamwa apane ta hamnyar wdile, hanyara ɗu ɓaɓalye atshi katshar nara magju gwargan kwa a ltha cagarye naga ta avira sara kayamwa ampaneni. Dayi ma kana ja lukwa akwakwa cugan jadara bara samnyara talala lub nara da donlop, na sa donlopgi mara bara gankwa dayi ja dadiki jadadiki, jadadiki gankwa dayi, jadivi shishina fa, ma amzan, ma shi shinana sa mlthabaji dayi jada amzariye ata dayi nagi dayi janda ka, ka jiɗeyen ka, ka a hawya a avi shishin. Dayi kura ahawya auwa, magsi ta amltaar augankwa dayi jaran cuwa, jaran kiyadau mboncang ɗenya mbuddaji buddajikur kiyadar aja ya ahawyama a yauni kana amltha gan nyi ga bira saki ngwa kayo yuun ngwa kamɓondajikur kin anani. Dayi amltha argi cuwa jargi kiyaargi jaran jaradda mwa umbwa, umbwawa takshall ɗainya abi. Mallan imi tan ta ɗyuye dayi jata si pi tak ara shishidararwa gankwa makana yimi antaɗma ta, ta jugwar shishi dara. Dayi, dayi jargi, jara danwa ampani ta hamnyawa, jaran jaramwa ampani ta umjim umjim mayar ta marfagankwa dayi, umjimra sasar, sasar, sasar ɗar uldi, uldi uldidagi dayi jadi katata, kaya tara baraba. Mayar baraba umjimra dar uldi, uldi, uldigi dayi jadikata, kafartd, kayartara baraba, mayar baraba umjimgara uldi, uldi, uldi, uldigankwa dayi jargalthi, jargalthi, jargalthi, jar galthigan dayi makana jar ui cab avira makana jalvi shishi dargankwa dayi aduɗiwagankwa dayi jaran kamziyadar, dayi. Ɗayi jarta, jartara baraba hamnya cuwa hamnyava talala arye, cici are ɗai ɗai dina dina aregankwa dayi nara mayarvi shishidararye shishidaran ada ɗiwagan dayi. Ɗayi barra, jartan njai akwa kagar, kayarsi, kayarsi kajar padi kiyadar dayi. Dayi kuru naga aranma imiwa, dayi magtaragankwa cuwa kudugu are adi. Jaran cuwa, atamarfara aptaasa, aptawakwa jaran jara damwa kalthir, jarada paki ta, ta, ta ta amarfara imiwa. Jarye cuwa cu umjimamma kayaramwa ampanta, kayara, kayara, kayara hankiyadarani. Dayi umjimsi cuwa naraka amlthamwa ampanetakanwa, naraka kudugaramwa ampane wa takanwa gade. Kudugugam jaran jarta barab umjimra ɗar nga, nga, nga, ngatanaramlthaga arankwa dayi. Dayi jarta faldi amarfa apta, apta cilili. Kayata faidi amartagankwa dayi. Bayi kayara handikiyadaran ata, nagi yanda ka, ka ka kudugu aran apapa kiyadar dayi. Dayi kuru, mogwu, muwul, muwul gauda argankwa jaranma jaradu papa kiyanmawa dayi daran biya kunggal mth kunggal ɗai ko kuyar cigankwa dayi, gadawula akwa huɗa malmama, makana amdar are handi kiyadai irim amdara hankira apta argi gaduwula mayar ui dvira ka jugun baliganka dayi, ajugun balindan jada baraba sala jada dadiki, dadiki dadikigankwa dayi, dayi jarta, jarta, jarta, vung, jarta, jarta vu, jartavi shishidarrakwa. Dayi kuru maɗakaakwa adaiyamur argankwa dayi, a mar man are, amar manna cara, cara, amar manna aptagan carata, ta tamwa jugun baligandayi jarta barabasa kayar ddiki akwagankwa dayi bayi jaran si vashishi jaradamwa ki, jarada hanki ɗaka, ɗaka eyeku damwaga aran kayarmwa wahalewa. Jaran biya kungalyaye kal kayar ui, kangalwa yaye biya ivira jugunbali kayar uigankwa dayi jadi kayar kayara han kiyadar akwa, dayi kur magsi cuwa, ngasho abe, ngasho arye amlthararan dayi kiyadaran jaran cafan aka, taka, taka, taka, taka amltha aran dayi. Amma a jarye cuwa, cu unjimi manma karyarmwa ampani, kayarmwa kalthir takan, amma umjima kayara mwa kalthir takan nga, ngaye, kuru umjimmadaran aptaye kayara mwa ampane takan. Dayi jara, jara, jara ba padi kiyadur sankwa dayi jar jarvi shishidarrakwa. Mayar mltha bagan kwa dayi ayar taragankwa sai akama. Dayi kuru eyekunde hanf kala hangde. Dai dayi gadanu kana dai talipak arye na alauini ga are, jarya jaran, jaran kungalwakwo jarye jaranda han kiyadar akwa kungawa. Akwa kungallanma cuwa, jarta baraba hai, mayar baraba hai gankwa dayi jartamcibdi munya kungaldan kamwa imi malaak kayasigankwa dayi gara ɗai magsa wulangankwa gada jad kana, gadajadi kana mth ki eya kumawa. Amma jaran cuwa, jar jadi kana kiyadar. Dayi jara, jara njai akwa cuwa dayi magwula eyakulaka ar cuwa, jaranma akwa jororo ngwde kayaramwa. Akwa jarorogi biya jaroro, jaroro jorogankwa major candi akwa adaigankwa dayi, jara lukwa, jara zaba, jara lukwa jara zaba ɗainya makana sara kayar ta kayar duliadar akwagankwa dayi mashishadar shadar kamwa duligankwa dayi masara ka duli adur kalgankwa duli jarsa fabwa kayar tara yo, mamda young kana, mimi ka euaku a hankigankwa i han, han ki eyakunta laku hang. Amma biya eyakura a han ki biya kamda wul karara kana jargi, ki kayara lanani, jaramwa ampane ta hamnya alayi taka amjin, dayi ttaka cici shishi are, dina dinaga are nara kayara ɗadigi a kiyadaran dayi kana kamwa, nara kayara dadigi a kiyadaran dayi ka mardi iv iyan ka talala. Mamardiviyan ka talala lubgankwa dayi jarta vi, jartavi shishidarye akwa. Jartavi ma amzaradar siye, amzaradarya dauji ada, ada, ada jugwar a ɓaɓae, ɓaɓalkanan, kanan, kanan jauwa. Dayi nagi yanda cuwa ka eyaku aran amwaki. Dayi eyakulaka ar cuwa, jaran cuwa. Ata, ata, ata, ata, ata, ata kara akwa, akwa dafar, kwa dafar amjim, akwa dafar amjimgi dayi kayara ban kiyadaran dayi yo nagaran uarda kamda, yan da kan, yanda ka eyakuga aran, a hankiyaderan ɗainya, dayi amma eyalkura han kiya akwa kungulga aran dayi lakan cuwa kungallamwa jarta ltha. Mayara ui amarfara kuɗa babalgankwa dayi kulak, kwak, kwak tammnyadargankwa dayi, jarala, jarala, jaralagankwa jarta laba kungal kap nara, nara tamzi lukwa, nara tamzi kalda dargankwa dayi. Dayi jarta baraba sara talala kayar pugankwa dayi kayar, kayar, kayar, kayar tshi shi sidar akwa dayi. Dayi kuru iri, iri danci are, danci argijaye gadawulu kiyadaran ɗaki awiya. Eyalkur kurma are uagam kiyadaran au ɗa ahawaya. Amma jaran kiyadaran imi, imilaka ɗainyie. Ma ɗaka lthanai are, eyakuw kurmaaran dige ubohiyakiyadaranma ɗa mpuwa ɗai gada wula sala ɗa mpuwuyewa, ɗa kir tautauyewa ɗainya kayar hankiya dargi daganm. Jaran mayar handi kiyadargankwa, ava sama tan njai. Mayar, mayar, mayarra yagi ava pal xuw ja kwaɗa biyalkwa. Mayarra yagi ava pal cuw jar kwaɗu siyalwa ɗainya. Thanci aren jara lthanci are, a eyakur kurma aran, jaran kiyadaran ada ugwa sa uwawa. Amma dayi a hawya are cuwa, jaran kiyadar ada ngwa sa uwa eyakulaka aran kwa, yanda mi mita kayara jankiyadarnma wa. Dai ajuwr rgi a a ndoro ye yita sakana wula kana wai nagi ki asuwarkwa, a a yunkwa waima ta wula, wai ma ta muki ngadiwa. Ajiuar argi gadangwa wulan kiyardarwa. Amma eyaku damwagi dayi gada wula, gada wula kiyadar dayi ha yo manida nu eyakugankwa na, dagulashi aregama, dagamso eyalen. Yo amma jaren, jarara pakiwa, ta adai kayar jumdiji. Eyaku, dagulashi are, civor aregi dogamso amdanuwaladar ɗai, amma jaran cuwa, sarada pakiwa a’a jargi biya makana sarak kuyar nji ɗai, kayar nji ɗai kuntshi shigankwa dayi jara ui juganɓahi, mayara ui jugunɓalilaka a kuɗ shafalagankwa dayi jar jadi pi akwa, dayi jarvi shishi dar ɗuinyime, jaran jarada hankimawa. Dayi makana amda labar eyakugan kwa dayi biya, eyakwan dayi, lak, eyakwan kala hang dayi, laka a jugki ta lamya, caka ajugka ta amjim, laka a sugki ta dahaɓa, kayara suga, suga laka aya akwa akwa kungal. Naga aran dagam so, yandaka eyaku awan hankiyan dayi. Dayi nara kuɗa amta jadiya kada dayi adi.